खेला पे पिश्या लगा पे महारो एक ही विचार है की पिस्या नि लगा नि चा। <noise> क्योंकि यो एक तरीका को सटटो है जुओ है। जो अपण नि करनी चा। इसे लत सिक् लगजा की आज नि जीत्यो तो काल जीत जानगा। पर से असा नि होवे कई बार। मजाको इंसान भी पिस्या लगातो लगातो बरबाद हो जा। तो अपण है ध्यान राख नि चा की खेला पे पस्यो <noise> नि लगानि चा। जिसे अपण अपना परिवार कान ने बचत भी कर सका। कई बार सकारातमक परिणाम देखबा का मल जा। फण अधिकतर बार नकारातमक परिणाम ही मले।